Salati, tamati, konkonbru, jaba. Ɗii tawaa e hakkille neɗɗo jooni. Ɗii ka ana haani taweede ana keƴa. <hesitation> ko nayi e banngal adadu jooni kay laamdaa ɗo, eyyo.